Pandi tia ta te uka hena mabati tichitumika hena ivika kole kwa kuure taa tathora nyumba kwavika kimetha mmbali ukiaka tiondoe mwanga wa mmbari tiiende ena betri iya ya thora tivika kimetha kole umeme ukavitika au kuurefo umeme kwaasha tiya tichitumika hena iondoa mwanga uya wa mmbali. Ukavika hena nishati ya umeme tavika hena betri kimetha itumie hena iasha taa kana kwa tumia hena iasha hata tivii kana iki hata ikorera.